Golle kaa mo njinɗa tan e beloowo ma mo taweetee ada heɓa hen naffaa maaɗa. Sabi huunde so tawii aɗe yiɗi nde, aɗe heɓa hen nafaa maaɗa tan. <hesitation> aɗe waawi hokkitirde hoore maa, jonkaa, faa heenga. jonkaa, faa laatoo sago gollanteeɗo.